أول سؤال هو شنو أكتر شي يهمك في حياتك؟ والثاني شنو الشي اللي تحس إنك تحققه في المستقبل وتبي وصله؟ <noise>